Niher e ni kohë m’ke thonë që ke dasht me shkrujt ni libër. Edhe mu kujtu sot se isha tu kqyr n’librari do libra edhe e pashë nifar libri fantazi që m’perngjajti shumë diçka që ti ke dasht me shkrujt. Edhe deshta me t’pytë prap, çka u kon historia për t’cilën ke dasht ti me shkrujt? A u kon ajo historia me atë dragoin, me atë shtrigën, a zanën?